للاسف ما اقدر اجزم لكن الحب والاحترام لازم الاثنين يكونوا موجودين ,اذا كان الشخص نعطيه الحب ما نعطيه احترام اكيد بنهين كرامه الرجال ,ونقول له احنا نعطيك الحب ما يجوز لازم الاحترام والحب يكونوا على قدر متساوي ويكون الشخص يعطى الاهتمام والحب على قدر متساوي ما يجوز نعطي الحب على حساب الاحترام او الاحترام على حساب الحب.